Anisan'ny mampiavaka an'i Italie ny fananany mafia, voaloany amin'ny resaka mafia i Italie. Ary foibe an'ny catholique izy satria any Italie no ahitantsika an'i Roma, Vatican. Ary raha anaty lakozia indray a, de mampiavaka an'i Italie ny pizza sy ireo karazana paty.